أنصحه <noise> يستعمل تقنيات التنفس العميق قبل ما يبدأ بالتحدث أما يحس بالتوتر ياخد نفس عميق ، ويعد لثلاثه. وبعدين يخرج النفس ببطق ا هذا الشئ يساعده يرتاح ويهدي ، بعدين يتذكر أن كل الناس يمرون بنفس الشعور يعني ما في أحد كامل ، <noise> هذا الوعي يساعده يحس بالأمان.